أنصح صديقي إنه يسوي رفع الأثجال، علشان رفع الأثجال هي من أفضل التمارين لبناء القوة، وزيادة كتلة العضلات، ويقدر صديقي من خلالها من خلال رفع الأثجال، مثل الضغط، والسحب والرفع، إنه يربي كتلة عضل كبيرة جدا، تمارين الظغطات مفيدة جدا لعضلات الصدر، والأكتاف والذراعين وو.